Piensu ena escoba i me vien l'albeliá de çarpeal i ajorral. Me vienin la limpiura i l'ordin. Es comu un estrumentu de mandu i me gusta porque alas mugeris mos quixun de ponel de bruxas conas escobas assinque mu bien conas escobas, yo me sientu dentificá conas escobas, ara semus nusotras las que mandamus, que ya está güenu de tantus añus de repuntamientu delas mugeris...